Ndlam Nasarammi ye kafero kuyei. Ndlam šuwa- ye gahawaro kuyei. Andiyi Kanumbu kuna di keyendean bo ayimia awo lardunde tunu. Yammayi ku- kuna awo šayi keye, šayi kili n nonenuwa todi cunga di wuyi da jireana nglawo nonunu. Ti njisawunga adi, awo burowunga konnunu manimi, konnunu manimia ngowuro yimi tokowo baratunum manimi, baratunum manimia, šuwurrunummiye manimi awo adi ngaaye kindi tamia daaba ti gahawaro walji, a adi tamburo waljunuwa ti gahawaro walji bo. <noise> Konnunumma funum daangimia bundo barata kudumu inji inji corro tanum. Towo gahawa kudum klaro corro tarimia kla konniyan daangimi. Deyi dowonja culori culori culori culori dowonja culoru culoru culoru culoru culoria halas gonum šuwurra klaro tanimi. Kina culorundo tanimia, kuru adi bafunu ngillaro dunum culoru culoru culoria ma konnunummayi kida konnunumma kafuwayi degig degig uwu arakumia bafi. Konnunumma konnunumma woli awowayi ma kadaro deyi. Fandeyi dowonjea culoria da gonum awonun halas, gonum awonimia šuwurra klaro tarimia, šuwurra woliyina deyi, šuwurra da woli deyia, šuwurra da woli culoria daaba sengimi, sengimia halas kudum buwuwut barada tanum lanum tanum <noise> toko yindi katenga. Towo barada tanimia adi da halas. Gawaso awo teyiyi buttu <hesitation> aye wayi niyi lirimina manimiwa hangal bes daange, hangal daangimia awo adi buttu teyi jowuye tunu kiske teyi niyi bes kidamo. Niyi ma a la jowumia jowuro walji. Šayi tattuso, gawaso a adi ngaayo teyiyi <hesitation> teyiyi awo buttu teyiyi, nilan kida. Niyi ñea tamia hadir denimi awo ma degig mewu mewuwuriye goyi bo, mewuso koyi bo ma hadir. Hadir tanun dunimi.